Bueno ä jenä nä'ijtu't este confianza con los vecino, con todo los vecinos nä'it confianza, pero äj nta't ntzajmapya cosas serios, ät nta't ntzajmayajpa, oktzampa't algunas cosas que que conviene que no se riegue mas, pues por que ä uneji'k tampoco jejtzye igual, ä uneji'knhta'p mtzam tzam tzamtzamnapyatä algunas cosas, pero mas mas secierades äj nta't tzampa, ni tampoco nta't nkäme'tzpa wa'ku't tzajmatyäj titya'p por que nta't nta't sunpa wa'ku't nkäme'tzta'nu.